burunidoka sa utu sa effio nyanguruman hozi konjamdi ko bofierdum nyanguruman, lofia banyu nyanguruman, nofia tanon nyanguruman notata looka sa utu.